gott kvöld á eftir

er brautryðjandi í rannsóknum á

og er fyrirmynd að persónu í þáttunum

hér á Íslandi rannsókn íslenskra lögregluyfirvalda í samvinnu við pólsku og hollensku lögregluna hefur leitt til þess að um þrjátíu einstaklingar hafa réttarstöðu grunaðra sem er ein sú viðamesta sem lögregla hefur ráðist í á á skipulagðri

hér á landi hingað er komin Sigríður Björk Guðjónsdóttir lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu vertu velkomin

að hér séu skipulagðir glæpahópar sem stýri þetta mál sem þú varst að lýsa það reyndist umfangsmeira en við héldum í upphafi

að bætast við mál sem við vitum ekki hvað hafa mikla tengingu með þeim stærstu málum sem við höfum verið með já og hversu langt er þessi rannsókn komin núna hún er komin vel á veg við erum ekki en það fer að sjá fyrir endann á henni það kom fram í fréttunum áðan að þetta er í raun og veru stundum er talað um mafíu í bíómyndunum

þeir voru í

margskonar brotum þetta var ekki bara fíkniefnasala eða innbrot

þeir voru svona og

verið að tala um þessi trend eða þessar þessar nýju aðferðir sem hafa verið að skjóta upp kollinum kristallast í því að við erum með margskonar mismunandi glæpi sem eru framkvæmdir af sama hópnum fram til ársins tvö þúsund og fjórtán virtist

að miklu leyti að pólski hópurinn nær undirtökunum í undirheimunum

það kemur fram í þessu Euro Market máli þýðir

að ykkur hafi tekist að ráða

hóps eða er þetta bara angi af stærra máli

kemur fram í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra þá eru margir hópar

að við teljum þarna virðist hafa gerst eða vísbendingar

landið en það er klárt að það er ennþá eftirspurn

eftir þessum efnum þannig við óttumst að einhverjir munu reyna að fylla inn í þetta tómarúm sem

myndast eru mikil átök á milli þessara hópa það hafa verið einhver átök en þau rata ekki öll til lögreglu nei ef við horfum víðar yfir sviðið erum náttúrulega með íslenska hópa svo erum við

já það getur verið munur bæði eftir hópum og eftir löndum menn einbeita sér að sumir sérhæfa sig í innbrotum aðrir í fíkniefnainnflutningi þá var lykilatriði að við unnum með öðrum yfirvöldum þetta snýst um samstarf til að við náum árangri lögreglan

innbyrðis þannig að öll embætti vinni saman

klárlega og líka með tollinum sem hefur reynst okkur góður samstarfsaðili í þessum málum

að þessi embætti starfa saman

líka með þessum erlendu yfirvöldum eins og þessi pólska rannsókn fór fram með pólskum yfirvöldum sem stóðu sig mjög vel og hollenskum yfirvöldum hversu skipulagðir eru íslenskir glæpahópar í samanburði við þessa erlendu þeir eru líka skipulagðir og vandinn í þessum málum eru peningarnir þeim arði sem við ættum að fá þannig að mönnum er að takast að

þvætta þá í gegnum fyrirtæki kaup á bílum og slíku það eru vísbendingar um það og ef við horfum á hvernig glæpastarfsemi er að þróast erlendis þá er þessi hugtök hluta af starfseminni sem byggir á ólögmætum aðgerðum

erlendir glæpahópar sem koma hingað þeir eru líka skipaðir viðkvæmt í umræðunni

tilteknum löndum

ekki að færa það yfir á þetta samfélag innflytjenda sem

hvernig nálgist þið þetta nákvæmlega svona

við erum að horfa á þá sem eru í

flestir eru

eins og Íslendingar sem búa erlendis sumir eru í glæpum en flestir sem betur fer ekki

að horfa á upprunann er bara

nálgast rannsóknina reynslan hefur kennt okkur það að ef við ætlum að rannsaka þetta af alvöru þurfum við að gera það þvert á landamæri þvert á einingar ekki að láta það hamla

okkur við verðum að gera það saman eins og þessir

hópar flæða yfir landamæri þá þurfum við að nota nákvæmlega sömu aðferð takk fyrir komuna hingað Sigríður höldum okkur á

því Birta Björnsdóttir ræddi í dag við ann

sem í samvinnu við bandarísku alríkislögregluna gerði á sínum tíma tímamóta rannsóknir á atferli persónuleika

og æsku þrjátíu og sex

höfðu í það minnsta hundrað og tólf mannslíf á samviskunni

var fengin til starfa fyrir bandarísku alríkislögregluna undir lok áttunda áratugsins var fengin til starfa fyrir bandarísku alríkislögregluna undir lok áttunda áratugsins

ekki fleira í Kastljósinu í kvöld veriði sæl